और हां प्रमोशने पार्टी कबार द्योणूं तु? भाई बाधाई चि यार और मैन सूणी छो तू ऑफिस बढ़िया चि कनू, सब कुछ त्येरु बढ़िया चि चलणू, त ऑफिस मां त बॉस लोग त्वेसे काफी खुश रौंद व्हला। जे हिसाब से तु काम चि कनू। और एथर यख प्रमोशना और भि चांस वला ना? त और साथ ही थ त्येरि तनख्वाह भि बड़ि जलि अब। अरे यार बहोत बढ़िया बात ह्वेगि। त्येरु प्रमोशन व्हेगि, चल यार अब तू एथर बड़ि पोस्ट पर चली। कम से कम ज्वो म्येरा जण्ण वला छिन, तूंते भि नौकरी पर लगे दीनी जरा यार हैं।